Iya kalo ayam itu au maluam mulai dari kiitam aupiaran, aujagan, masikiitalan tutuni mainaya aurekini siam malupinan malu pinahiiti. Hanimainaya aureki esa anuma siam malu tulan. jadi malu atorisia mainaya aurawatin, aujagan hamuari tuturi mainaya pantas taunilatua koine auhulan nipopu hulanipopu tau nilatua. <noise> bagitu nilatua aujagan aujagan tutuni nilouwa tutu alan tutuni lowam koinee siam nimainaya koine auhamuan auma bisani halamai auhalamain uhamuam bisa ni nialisa yamai auninu auwam jauwe usupane upusu mainiruka ruka ojadi aunuma aurasa sayang kasih sayang tau maluam. Maluam numa maibatam auankanni nibiasa niluka nimanialisa nioi nimaini nikukurua mailuma. Kalo malu alahiitam ni kukurua kalo malu pinahiit siam ni sua nisaya amoi mejani nipimulaman auharuma aupulaine oumala mani aumalisa. <noise> jadi setiap potunam seriap potunam au hamuan uhulanhulan makasona uganggu ganggu tapasiam. jadi irekirekinam koine, makin hari makin maina makin hari makini biasa. Jadi waktu maluam aumauhatian tesan musin hulani alahuale auma hirun nihulani alahuale auri mulaman nihulani amai adakala mulaman aumala ulanima nimanisale nimanam niali <noise> adakala nihulani amai nirukarukata maialisa <hesitation> hitanuma aunuma numalanam mula mulaman osinam untutua holamulaman alane aunima uiam baru niali. Jadi niali ali ali ali tati nialisou auhulan nieua autunieuam auhalamain nihulani amai, panya kalo mulaman amoi koa nihulaniale'u pokalo mulaman amoi yaumai langsung nialisa namsikukurua reauninuam <noise> jagam tutuam maina tutunilatua tutubnloua niproses nialatua tati nilouam ya lutun lamahulan. Nilouwa siam alan piara alemale'u tutumaina aujagam tutumaina auhamuan auhamwari koine siam hounne jadi mainiruka auniauwam eariuriu moitalu apalai auhoi pakan uhula auhamwari koinee aurekenem ayam maluem pantasle. siam mai au huamuan koine auruirui mulaman osin rialisa aumaheuriulam pusu. Jado termasuk maluam numa ibiasa aueuwane pusuale jadi au murekereke maluam kalo ausayangnam jadi auruirui amtati amkinaha amoilee komayam kalo mulaman koa siam risaaumunimam risaiauninuamam ponya kalo mulaman amoi langsung niali siam niali siam sou ruanirui <noise> tutuauma kalo manimi maleininua masing masing lininualeanian aumoikiitem rininuloi lali karanjang loini kalania <noise> maninu <noise> pakai lampu <noise> amoimainaem ahulaloi nikalania haleu jadi kiiti mainaam amhalelan maina aloilelaki kiitimulela. Baru lamouam mulahitila jadi maluam manimiam kaninuamkan nirasa sanang rasa kela aumahupulatam koine aupulati koine hasinuma koine rikaluar san reurun talu alale siam mari alisa <noise> kalo tuturiari siam sou baru bisari kaluara rieuwa usupan riamuna rialesai usupante tapi kalo setiam alamanimiam koine <noise> riamuile helimoisiam maluam lumusimai ialisa soialisa leisou baru risua, rininua pupurina amnuma itamai heupulatirem tumusti hularialisare baru jadi kalo kikisiam tutu maina tati latua tuilatua tutumaina amoimalutulalem koine bisa tau haeni ria haeni kalo bisa tau larihiria larihiri poanya maluam setiap alapipurina makanya malua soiti rinrinmale alapupurina am ialoimalusia maluam jadi kalo niharulo malusiam <noise> iya maewa solat subuh maloani liaharoua maluni paniam. Jadi waktu jaman koasiam maluam tahu niharoru alusia alihitiam niharolu mutinam iharolu jadi maluam ita ipikir taumaluam malu binatan tapasiamale.